A zah io zany mbola sy ary nandeha <hesitation> taminà ta- taminà firenena hafa fa za ndreky mbola te handeha mi, de tiako andihanana zany an Ukraine an, de ary amy Russe an, de akagny an Corée akagny tiako andihanana raha zah hagnano vakansy.